Estados <noise> Unidos pe jeta yae <noise> ñavae tembiureta, yaikuava jaeko hamburguesa pitza, hot dow, macarone ,colesla, jaeramiñovi apio, <noise> clan pan, pankake jare iru, iru <noise> mbaereta costillar de cerdo, <noise> pavo del día, <noise> jae kuae yandepuere <noise> ñavae yauvaera jokope